Ny fomba atao zany lafa hamorona dihy zao da mila safia heky ny hira handihiza igny da lafa, da lafa vita safidy hira igny da farifarita amin'igny amizay ny hetsiky fotsy hatao anaminy, manao fanazara-tena amin'izay sisa